Prifirissi purtari na machina nveci ca na motucicletta pirchì guidari na machina garantisci in casu di ncidenti chiù prutezioni. L’automobili è chiù commuda pi li viaggi longhi e pruteggi di l’acqua. Pirmetti di traspurtari chiù pirsuni e bagagli. Garantisci poi n’ambienti né caudu né friddu. Pi la famigghia è l’ideali.